Ny fomba <hesitation> indrindra hanoma hi- hanomana ny fiketreha ny holatsa zany de voalohany: mila sasà madio i, de alanao zay raha tokony azo alà, ataontsika hoe misy raha alà ambaniny ao, de igny zany sikirinao tao de zany hoe atao agnaty rano i sasà de apetrakinao madio vita sasa soa i am'zay ketrehinao.